A karazany menaka misy ato aminay maro: <hesitation> misy huile de soja, huile de tournesol de huile se- soja <hesitation> de misy huile de coco fa raha i ampiasaigna am'sakafo fa par- izy kôa ohatra agnampiasa amin'ny raha mahakasiky aigny raha tao ny taly, le nagnôsotro hagnôtro de mampiasa huile matetiky zahay mampiasa huile de coco de mampiasa huile essentielle nan- ohatra hoe ylang-ylang, a citron karakaraha regny.